﻿washi minamu ta illi gwandun ti shuwani ti sheki satti ɗwak ɗuai ninya ta kwaklo shu wai wa digiyi yaji konvoi kan fuat mar shuwani ti tere ninya ɗuai shira pilu washina da shui ninya fori ɗuai yabidi kwalina mandi shee ninya ra sho am palli <noise> yashikunun kan fuat ma minji mun ninyan shi di kimi ɗoji kan shi tuba ka shi kagan sahiba kan mun gudina kan manjina ta shui am pali yashigunun kan fuat